अगर आप द्योखणा कि क्वे नालु नल चि ज्वो टपकणूं चि। त सबसे पलि आपमूं अगर रिंच छौ त रिंच से ते नल ते ख्वोल ल्यवा, द्येख ल्यवा कि भितर नल मां कुछ फंस्यूं त नी। जे वजह से पाणि टपकणूं चि या कुछ दिक्कत त नि व्हेगि, जे वजह से पाणि टपकणूं चि। जन कई बार क्या व्हंद वॉशर खराब व्हे जंद। जन वॉशर ब्वोलदन तेते यो। ते वॉशर ते चंज कर द्यवा, बदल द्यवा, तेसे नल टपकण बंद करि सकद। अगर आप भेर भेर बे छिन द्योखणा कि कखि बे नल टपकणूं चि, त आप बजार बे क्विक सील यो व्हंद, तेते ली सकदन। तेते नल का चारों तरफ लगे सकदन, तेसे नल ठिक व्हे सकद।